Nyaunii ak ishin wonni ishia sunii ujian midafet, wonni sun wo shuufay wo shufaay woishin sagalea faanen shuufe barre ishin jirt sun deeka woishin binessanen biness fa dandee fa ishi kuuk fa bayaat huhibetiey won sun, shuufte won sun shoji ishia bayaat kabde akasinii woin ishia midafeno feet midafet.